सरल सलाद ड्रेसिंग बणाण म तिल का तेल, नींबू रस, नमक और काली मिर्च लगणु होलु। <noise> सब चीज मिक्स करदु और सलाद पर डालदु। यो सलाद क स्वाद बढ़ादु।